ཐ་ང་ཅ་གི་ཁ་ནིམ་ཨར་ཅི་ཏེ་ནའི་ཀོར་ལེགས་ཤུགས་ན་ཨོ་ཁ་ཅུ་དེ་ཡེགས་མེས་དི་ཆ་གི་སམ་ཁོང་གི་ཡ་སམ་ཀེས་བོ་ཅི་ད་མན་གྲའ་ས་ཟིན་ཧེཔོ་དུ། ཐེས་ཁོང་གི་སམ་དི་ཀ་ཕོ་ཅི་དུ་སི་ན་པེ་ཧྲི་ས་ནུ་ཤ་ཨོ་ཌེ་པེ་མ་ཅི་ཀེས་བོ་ས་ཟིན་ཧེཔོ་ང་གི་ཐ་ཆུ་སེ་ཐེས་ཨོ་དི་ཅི་ཀོ་མེན་སམ་ཁོང་གི་སམ་ན་ཁུ་ཡང་ན་སའན་ད་ཚན་བྷ་ནང་ཤ་བེ། ཨེ་ཅོ་ཅི་མ་ོ་ནེམ་ཀེས་དི་ལུག་ཏི་སམ་ཟིན་ཧེཔོ་ང་གི་ཧ་ཀོ་ཆུ་ཆེད་ཐེས་ཨི་ནང་སོས་མ་ཀོ་ཅེ་དང་བེས་ཨ་ཟིན་ང། ཧེམ་དེ་གོ་ཨ་བཀྲག་ང་ཡག།